I canguri a vivu ën Australia <hesitation> a sautu, a ten-u lour cit ënt ël marsupio ën la pansa e cunosu pa d'autre carateristiche particulari